Fandraisana décision eken'ôlo jiaby io tsy mitombono, tsy ho hisy zany, zay décision raisiny ake tsy maintsy misy magnaiky, tsy maintsy misy <hesitation> hitsipaka ke nohon'izany le mahatsara no ata le mahatsara besinimaro no raisina.